ജുലൈ ഏപലേ ഏന്കേ ഭേന്കര ബര്സദ തിമേ ഉപ്പുനു। അന്ദ ജുന് പുര ബര്സ ബത്ഥിഥു ജുലൈദ പോര്തുക്കു,। പുര കുഝിത്തു ഗ്രീന് ഗ്രീന വന്ത് ഓപ്പുനു മര। പുര ഏദ്ദേ അപ്പുന്ദു രോദുദ രസ്തുദ ഗ്രാസ്ല പുര। ഏദ്ദേ വര്പുന്ദു ധൂല് പുര കമ്മി അപ്പുന്ദു ഉന് ഥിന്ഗ്। വല്ദു ഭക ഓഫ്ഫിചേ ഏദ്ദു ജേന സ്ഛൂല് ഏദ്ദു ഇല്ലദു। ബത്ഥിഥു ദല ഛ ബക പകോദ ഥിനരേ വന്ദു। ഛലിഥ വേദരുഗു വസ്തു ശോക്കു അന്ദ ജുലൈദു। ഇഥു ബര്സ വന്നഗ കേലസതി രോദുദു ഫ്ലൂദിന്ഗ്। ലബുര അപ്പുന്ദു ത്രഫിച് ലബുര മസ്തു സ്ലോവ് അപ്പിനി। അവു ഉന്ജി ബന്ഗദ പോഇന്തു ജുലൈദു കേലസതി ഗുരു। പുര്നി മല അപ്പുന്ദു അവു ദിന തേഅഛേര്ന കേലേകു। പുര രേസ്പേച്ത് കോര്ദി നമ അസിവദ ദിഥന്വ। കേലസതി മസ്തു ജോര് ബര്സ വന്നഗ ഇല്ലദു കോതു। പാര്ധു നിന്തേ മലപര ല ശോക്കു അപ്പുന്ദു। ജുലൈ അവു പോഇന്തു ലി ഉന്ജി ഏദ്ദേ।